Nembukha ithuri nangiriranga khuvusia vana vakhuschool vavukhanga saa kumi na moja <hesitation> yakikishie mbu afuarire vurimundu ari avuene khutsia khusichool, nindakhamala endio vana vhakharula vhakhathia muschool nembukula imbako nendi upangire huthia khukhola ikasi mmukunda nenzia mmukunda nekhola ikasi yanje khuchaka saa tano nendinukha nembukula lupanga ninzia khurema lusi okhukasia mupango kwa ingombe khuria ndakhamala khurera vyakhuria fyathingonbe nendisinga nerulao erula nendalalurire taa nelurao mulukha khandi khola ikasi iindi yembere nembanjire nae khuluokhuvera makhua kavethanga manji shonyala khupanga inyanga yoosi mbolakhola ikasi mana omale taa onyala khupanga mbu ndalarima khuchaka saa fulani nonyola rikhuwa lirurira akari ao wenyerwe avundu fulani nolafunaka chovere nopangire khukhola okalukha khukhola chakhakhulanga chiria lakini nokalukha efise nifwurire. <hesitation> nifuwere philabida okone, handi ho muthuli omanye shiohola lakini khuluokhuvera ngesie mbukhanga isubui nimala ndaira vana vathia musukuli nasi mwene mbukula ekasi yange yalwanyi. Ethio khuhola mbaka wendola mbu yalawa khulondekhana ngamba nembanjire. Nemala ndama yambanjire yenthingombe ndesinga nethia kama khulola fwavandu vhalia ngamtown khuhavaho liani nomba fwahulia phindi. Nano nengalukha jioni, nihwekhala nde ifamily vana vamborerekho nga vehale husukuli, mama awothere arie asi. <hesitation> khulia fwahulia fya jioni khulolekho itiv nekasi niyalawere taa iliya yalavere khole na sindakholere taa nivushia asubuhi nembola mbu mungolove ndarurire nishiri khukhola ikasi. Shindangulile aundi shitioli taa, aundi shindarenjere ikasi thindi thia mulwanyi taa. Shindathire mmukunda ndalengaho eliani aundi ndakhola thikasi thindi taa phibida mbu ethie lano ikasi yindakhakholere <hesitation> shindachikhorere taa ohuluokhuvera akarure karure kashira kavere ni kapangurue. Neleno ndola mbu nyanga yakha haviri eyo engamilishie ikasi yandakhavere nikhola nyangavya kwanza. Kho nolia aluanyi othithanga nende iprogram yao yikasi. Niwakhakhola ikasi yao vhulai walemeralia nokaluha khumanya mbu walathikhola mvishashina tawe nehandi nivhwakhera solavolasa mama mbe fwahulia endie ulukhe taa. Handi mpaka wikhale nende ifamili okhupekh imbakha okholekho guiding and cancelling aundi kalulire kavere mulwanyi avana valhuvorerekho wawonjerie valie mama yesi awothere arie. Mukhupekho thimbakha navho handi okhomanye mbu lilondskho nililiena. Kho esie nindi ango sewonganga sa nindikhale wethia tawe wonganga nende thikasi nende thiprogram. Mbu ikasi fulani ndalakhola hurura isaa fulani nithia khukasi fulani hurura khukasi fulani nithia khukasi fulani kwa ivo ni <hesitation> niwenya omenye vulai, okhole ikasi khulondekhana nende ova nopangire. Sovhusa sa nokhola ikasi yalanopangire tawe. Khwesie kholanga ikasi yange ndakhachonga, enyanga yeulushire nayr manya mbu inyanga ino eulukha lakini sonyala sa khuluha sa taa khuvera ikasi ya aluanyi sonyala khwikhala sa mbu iumao taa. Walalola thingombe othie ochienje a mathi oreme lusi. Ikasi ngembieyo sonyala <hesitation> khulukha aluanyi tawe. Kho nolwa aluanyi omenyanga nende thiprogram thio khukhola nokhola ikasi khulondekhana nende dichero shiao shio pangire mbu inyangaino. Ndalavushira ikasi fulani ne niwa khandi tsia khukasi fulani, niwa tsia khukasi fulani kwa ivo vulamu ni vulamu vulai vyokhukhola ikasi yao niwipanjire ngokhoyere khuva nochendanga kwa ivo suvira mbu niwipanga ni ikasi yao iva indai.